ما يبي لها كلام أكيد الرحلة مع خوياي، لأن الرحلة مع الأصحاب تكون مليانة ظحك ومغامرات، كل واحد له طابع خاص يستمتع فيه، نقدر نكتشف أماكن جديدة مع بعض ونعمل لنا ذكريات حلوة. أما الرحلات مع الشريك صح جميلة بس أحيانا تحتاج تركيز على المشاعر والإحتياجات. أما الأصدقاء أقدر أكون على طبيعتي واستمتع بالحرية والمرح، هذا يخليني أحس بالسعادة أكثر.